Aŋ jɔ̀ɛ̀ɛim nyȧŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùkuù, yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ sȧȧŋ fɛi, mìŋ jeeȧ yȧ kiȧ ɗɔɔbà, mìŋ nɔ̀ŋ gòngò sùȧ diè mìŋ donȧŋ yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ ka pȧȧwȧ e nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀ wèè sȧȧŋ sùkuùɛ, kɛɛ kȧle fè nɔŋ dayȧ, mìŋ jeȧ kiȧ nyùnɔ̀ɔŋ bȧ woim nyȧȧŋ wȧȧŋ mȧaŋ hȧwa, mìȧŋ èe, wȧȧŋ mìŋ kuwa nɛ̀ŋjɔa weèum aim miŋ tùȧŋ, tiŋ mìŋ hɔɔ kùȧŋ sùȧ ka pȧȧwȧ nɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ, jɔ̀ɛ̀ɛim nyȧŋ, ka pȧȧwȧ nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀, òfoo kȧle kòò nɔ̀ŋ dayȧ, òfoo ɗeweɛ̀ mùŋ gboo nyùnɔ̀ɔŋ kɔɔ tiŋ nȧŋ nyɛnɛŋ nyùnɔ̀ɔŋ sèè gòngo yȧùm, yò yɛmɛ̀ùm nyowo, miȧŋ ɗeweɛ̀ mìŋ gboo nyùùŋ nyaŋ kɔɔ, anyùùŋ nyaŋ maŋ nyìmè nyaŋ ȧŋ kpuumȧìm, mìŋ gbòò nyìŋ kɔɔ, ɗɔɔbȧ mìŋ jaȧ ka nyaanè, nȧȧŋ pɛɛ nìlì jɛ̀ɛ̀ wiiŋ maŋ nyȧȧŋ keeme miɔ̀ŋ wò naŋ hnè nɛ̀ɛ̀ŋ mio wȧȧŋ wò naŋ hnè yɛ̀ɛ̀mɛ̀ nɛ̀ɛ̀ŋ mio, wò naŋ hnè kȧle fè dayȧ, wò naŋ hnè nɛ̀ɛ̀ŋ mio nȧȧŋ gbȧ mìŋ yaȧ wa kiȧ kuku nyimȧȧŋ wa kiȧ, kɛɛ wò naim nɔ̀ŋ nyȧaŋ sùȧ wo hnȧŋ woim halè, wò naŋ hnè naŋ kiȧ jȧwè, nìlì jɛ̀ɛ̀ wò naŋ kɔ̀, kȧle gò nɔ̀ŋ dayȧ, e pɛɛ dɛɛ̀ e gȧŋ sɔɔ̀ nɔŋ aim miŋ fè. Mìŋ gongȧ kpɔ, nyùùŋ bȧ gbiŋ fè wo woò wȧȧŋ wo fè gongò, mìŋ gongȧ, kɛɛ kȧle fè dayȧ, e keìɛ ɗɔɔbȧ mìŋ gongȧiŋ gɔ̀ì tìyèe taai taìŋ e fè hȧì tiinȧŋ dayȧ woim kiɛ̀ŋ, dayȧ wuŋ kiɛ̀m, wo dayȧ kiɛ̀ìm e kìlȧ mìŋ yaȧ yɛ̀mɛ̀ sùȧ kèì jìì aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ, e nìì lɛ sie e koya haì ka kȧmè maŋ hȧwaim mȧŋ ka miŋ hɛ̀ɛ̀, ka miŋ nyùnȧŋ, nìì lɛ sie, ka nyùnȧŋ kaiŋ sìȧ maŋ gɛ̀i mȧŋ sùȧ aŋ koȧ, òfoo tiŋ maŋ sòpoò maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, kȧle fè yèye nyiŋ nɔɔ̀ŋ, e ɓɛɛ nyìngà sɔɔ̀ wo yɛ̀mɛ̀ kii mɛ̀ dìò sùȧ, òfoo mìŋ yaȧ kùwà sùȧ aŋ jɔ̀ȧauŋ nyȧŋ, anyùùŋ nyȧŋ bȧ nyiŋ yewe dìì nyȧȧŋ aŋ fè kùwȧ jɔ̀ɛ̀ɛ nyuuŋ, kɛɛ miȧŋ, mìŋ naŋ dayȧ sɛ̀ miŋ gò banè, kɛɛ nɛ̀nje nyaȧŋ mɛ̀ dayȧ fè miìŋ e sȧɓù dayȧa sùȧ mìŋ yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ e kìlȧ mìŋ kuwo jɔ̀ȧ nyiŋ nyȧŋ, ȧŋ kpuumȧìm, wo jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ yè wii yaȧ jawa, kɛɛ wuŋ fè nyimèè mìŋ do kùwȧ jɔ̀ȧuŋ nyȧŋ, kɛɛ kȧle fòuŋ, mìŋ nyȧauŋ pɛɛ mìȧŋ aa nɛ̀ŋ bȧ fèìm sèwè, wȧȧŋ oldmȧaŋ folȧim, e pɛɛ nɔ̀ŋ gɔ̀ì tìyèe taai, wò kiɛ̀ìm, yèlɛ wò ɓɛnɛ̀ŋ dìì tiŋ wò fèìm.